אַמאקין אלי זרתה מו’כרנא היא כאינה פקט פקט פ אלמגרב, משינא לאימדאר נוואחי דיאל אגאדיר, פי’לאג סג’יור זואין, פיה נאס טובין, ו פיה צ’יאדה בזאף מערוף בלסמק תמא, ו אלאמוג’ ו כנתו, וסירתו הד’אק אלוווקטה תיכון פ אלי משינא פיה תיכון פיה אלסיאח בזאף.